Yeji-alabi-awi yefia akor yeji ama a ala-ajujay ayibeze chaime-izela, abí kuu, nezí-ayisise mee, aba yafía akor, lyi-aly laya, atsi ado mer, yaadimanva, igbele tayaa taa-me, Omamamma aju no tag, or taa ba amu, ni yast amer, yesi Jafia kpem nom. yefia, taa-ba lor niribi waa yejamee Yeji-mee-alon ajujay oyor, abi gbele aba-actor kposí kposi, nomu sti chei na, achese mee, a a-awn gbele ador, usti elku crididi akon, alos ajajay na bodor aba faar afu ada mee, usti abi ku crididi akon ni-eşi amee, Oro-esi waa yeji amee Jiegu-abak-a, yeji amee, alimee, abi ieyesi ala-kpo-kpo akor, yeji alor ba ajujay aley-ni, oyon-ador gbele, yaa, isi ejiorekar dekalor, yeji-amee, azi-n-oro isi ror yaa. Asuajay, ee gbere aba dua, alokator ademarto igbele, aboua-marı, ableyi, Kije naa, acheze, ibize mee, yasi amce, taa abi rii, yasi gefia akor, alachese, awaa opo array aziti mee, Okro ka be de sí akor ala-ba-asuajay nomamu amce, si bi zi baa-de nibora-yaa, ngor haa abd ablaa-aa nururu, ahaa blaa, mutee okpebiyaa, alor, awaa idisi adenigtoro yaa mee, Ottex offee on taa bi kun, akor crididi, akor awaa titi adomee-yaa, yiesi amer abi reší onoro, aku abi resi alinga dede akor gbem abaka, ala-awisisi adam nigboro yaa naa suaday no tataa-nigboro ekposi aju orkpehe, nor yio- orkpehe iji kor orkaphe-de ka-lor yieji amee, waa, yaa ka-lotee iku-crididi akor, alor fut-poo aray, ottee inaa crididi nikinyikin waa glor-awor adotee, ayaa mee (uninteligble) Ala-juajay na-bi gbele abi-de mee kposi-kios, waa yaa nu stik crididi, akor, nikiyin, staa, ala-yan mee- zeze oh mi yogi-oh yetia ala-maq, ala- ibi-stor, ala-naa inac dede, akor isor, iwi-ami yabi ba tistor kalami kor Ujuo-gimi, ni-kaliyaa-gba, akwaa ijajay, alayi aa-tee amee agimarro mee, yefia taa ali-bi, aluu aki juu oji, amas, alejí kumee, Miwinion, mag-haa ebi-bn tina Jada osi-kaler naa, nor mi baa, tsor naa-mee na, ujro ali-kumce eji komaa tee agi-marro, usuo ali-mao-ada-okwo-kwi asa-the ogi-meeegee-ko-maa kpa-kalimano, yeji okpsi-akor nomu, kpichaa-maa-ada okwo- kwi-kalimano-kal maa-ada okwo kwi naa-agi kwo kalimarro, naa zi ugoo oroo ajiji-akimarro, onu neyi kuu dekalimarror kposi-kposi, akplelahaa, waa, nee-ni-oro imane neé, naa awuzeze zikigín- ibi aba stor Kalin Marto, Iwi wini-Marne, astor kalimarno teer tea wag, onu-anaa-nee-kunaa, niaa be reyi maa kwaa Stor kalimarro, Juayan, kpelahan iwieni guayaa. annaia neyi kupe, allan kprehan Kalimaris aguanya maa ezee Maa-zahaa, yiku kalimarro, ali-maa ada okwo amaa, akpehaa agi-mee. Yaji arri amee iníoro-oro kpa eii ko ma haa nii, oh eze ali-yaihaa-amae ki som aki aneanea, na nom mea, yaigba ki som awii ejajae. Anaa, Oro amea bi som ayaan, okí de ka lí- maror, ki naa dedea bi som ayag, ezee ali yaa nom mae, Jeć tíakaka adım marron chei, ono-eyi, ahaa chezei adutiku mae. yadıma inorokpe, <hesitation> ador anii bae na anoora? nomuna kpompo waa chei, anamar actor animebe, Ogbaa haa ni yaji ettaa Horm tha iname la-ane ejei jame Ohalor oag tism kali marrar no-ufuze kalimarros, ner daa nu no mai neem Morror yaa, oro-maa waia tia tia, abanya yaa ki munimatra tie, kowna ija-ija, ki muni-marror tie-ki baar kwaa e isá ijai.